Ozani ya mani shomutu ko pwopwo ni amu ipu ko <noise> semani, ny gya ipu ko se ma, enehi amu pu ko semani ogya ipu ko se mani, adahi mamani, wiya ikka ko kiki ko popo kaha ama ipu ko semani ozani sa ose mani shotunehe noma <noise> enehi wa lago ny shotunehe dowuso, adahi wa lgo ny shotunehe dowuso, ny do mu shotunehe dowuso kose mani nowuso nwo mi watanyni lo ny ko kama saboda ose mani yu gyoza nwshika ose mani nwanisho za nwshika owe kibiri nya ose mani nwmishoho ose mani owuse ni ya tiga kpanu lalo, owuse ni nyya gwe kya kpa nu ni, owuse ni nyya gbokunu kela kpa nuni, owuseni koyihu, kayenehi kananoho hi ose man owuse neneshi la, ny gyo mu oseman wuse neneshi la lo ny kokame, ny shotunehe dowuso no yotipu kose mamni oyowa suse neneshi ki gaku kwikyo wa na kibose ifu kosema kalago, alago wa suse <noise> la, alago aba minyinyi kiyi kaha, alago aba monye kiyi kaha alago, oza gyo tato yeneho oyasho bita mu na yishilo oya nwonu Alago oza koni ogyiri hilo nomu aha lago kpi vinvinyi kola mu honi moyi mani mozana ba vonide saboda ose ni wuse neshi ni, aba yimu kaswa nawa bagya yagbogbo aba mu ogya na to kyolo kyo gboga kana ka kyolelelo so bo kpi imu kasuse na gboni akuma gwimu kasuse gbogbo wa webi daha shotunehe kpo osemani no wuso yu tanuni ny shotunehe neshi ala go aba minvinyi kasuse oza gyo woye samu sasa nye kaha asem bebeni anyiha oza gyo wuye kono wuvuvala, koni ogbage gole ho, noya sho bita, kokakamue ogboga mani wole hi hozalo, aha alago agishi mani lo sho oza ikpakyo kole kese aha alago awine koyozarore neneshi la aba oza shishuku lo, aba oza tuhotulo aha alago abi ose neneshi ogboga wo ogya ho oya bio neneshi oma kiya yimuhi sho lole ni asuse ni yo le kpawo aha alago aha wasuse nenesi na wiyeye kaha kamo awasuse neneshi ni la neneke kaha aba yimu kasuse ma ose mani ni weni alago nyshotunehe ny geku kwikyo wa na kiya alago hin ni weni owuso natahabo